Pha binamu phakwa ni vengi, ni vengi kidogo <hesitation> phaaichi mera phuembe phengi vaundoluwe kuwaa wengi va- vakea lugwini. Nathiiphona na yeru iphona mbera ruthiya mara kwa mara loii. Kwiichi waondoa keko mjini maira derwi tawi, vaichivonana haswa ni mifiri ya thikukuu duu. Kana kole hangire matukio watokerie eh! matukio theremecha hangu mecha vandu kwamvona kifwa, kilaire kifwa bhahi vacha, kulaghire ngathu vacha. Mera iphonire yeru nihena matukio haswa varaha kana vashida. Iphona meyagwii mifiri yagwe thithi mnuyo mana vengi phake vengi vakea vughonu.